Aleo mizaha fampisehoagna <hesitation> spectacle, satria o ny antony vôalohany amin'igny aho mbô mahazo ambiansy hoe tsy mizaha foagna f- tsy mizaha foagna fô anao fô mbô mahazo ambiansy; dia mbô itana ilay vokatra hoe nagnefa vôla de ambiansa azonahy dia mankafy ana aka dia tsapana fa hoe azo ny ambiansy de azo ny fahafinaretagna dia misy vôkany ilay hoe vôla-na nifaigny.